Na zi mxina, le mxi tyz panke thi mxi zyn thi palad ndo mxi por ke nu mxi nxubi ryote mxi lo thi ya teyia tijj ze tagan mxi thi di lad nda mxi per la le mxi ndana zenya xomod poland tyoxkua liz mxiza ze par tayal jwa' mxi teyia ma' taga nya ma' nya ma' tyakmen a la ben por nya ma' pen ngena <noise> xab nzo yek ma' mas ma' na mlyma' ke thi mena tyak men jwi'men lo ma' na nchaj jwi'ntaa ma' naya tuz jwa' ze jwa'liy ya xinlaz kokib zi do ngod ma' pa nke naba ye ze jwia tatx mdoxkua may ma le jwa'na nak jwa'n ncha ma' ke ma' bw jwa'na perr zyn nak jwa'na dib thi ro wiz ke ma' tyoxkua do got jwa'n toz thi yex anta nawue nke per le ma' tya tyenma' nchama' za dezi kualkier cho zi ma' zi maripoz zi mxia bix nde naba anta chaz teyia naba tyo ma' asta pata nke nagaz ma' nke za ma' tya nryo ma' yaza nde yu ma'ze jwa'ma' ma' a naba nya yoizipka nke zyn nke god nke a naba nya taxa lya thi ma' jwi'nka loizya. Zi- zi xanak zi mxia ro o cho xaja thi ma' jwa'n ma' nabija o per zyasa ndyen ma'za tamod nak jwa'n ncha prob ma'ya, nat ma' nyeo por ma'-ma' nkeo ze na ze jwa'ma jwa'na nak jwa'n- jwa'n ntopma' lama' zopma' tyana men jwa'n nla ma' per lo kuan nli zi ma' nzo bes nke ma' do ngod re ned nda thi zya zos o jwa'n toz nlyper naba thib- rhib ndo ngoda nkelomen zi ndamne thi ned jwa'na anta maza do ngod jwa'n pur jwa'n ndyenma' yamen tamod ncha prob re ma' ndole mxiba nayana-